sa'yu na mogun na 'bu'bulä tokelá ko sisiya na mogun ko piyon na lilik

ŋo woriet logon dedena parik kaŋ bgwoke ni lo a gari

i bot na yapani murek

kinyojin gboŋ gboso janjaro burusut ko de ŋete na yuyurö a na 'but yi ŋutu' na tutunögu jonda le

nan tokitá kendá niyó na i rotakindá na jur ló i kikolin lo'but i kikolin joré togeleng na tiyaná na ké wörá ka'dolani na 'but na 'do'dolandú ŋutú i kikolin ló 'but 'boŋ um ŋarakin jur lo parik

suluwa na tujar na pölyölyö ko gurusu kata naga do susuluji ile ko girusu 'bayi suluwa na tujar na anago'

kenda na a to'durjo ŋojik nawate yi kikoli jore kune tu yi kita na ukuma a kune i ti kita na jibitaliya

ko ŋutu' toto yi tandaruwa nagon ajo tikini wini kata ŋutu ti bulö mok kowa ko kimurat

kine banjajin na 'di'dik na nyei kune ŋarakinda wate kune bgwbgworo na ŋo lo'di'dik bge ko basala nyanya a ko koimoton a ko suluji tujariat kase a ko sulujo tubgworju

ŋojik kulo ko wöwörö i kanisa temb i sabata ko köti ko tutukuruki

piyoŋ na mamata kune ti dedera a ŋutu' denda di a na'but

suluja na yapato murek tojono yapato buŋan a diŋitan nagon kudu jöjönö parik

jujuwesi nagon nan bubulö tikinda i ŋojik na'di'dik nagon bgoŋ ko ŋojik kune kune adi ti ko nyare nyar ŋun parik asan ŋun logon ju lo'but parik ama ti ko 'dok bge ko kuwen ko kine ŋojik naŋ ko bge ko se kune

nan joŋga i lo ŋiro i jibitali diŋitan kune liŋ anyen lepeŋ bubulö momorani na bitamen loŋ lepeŋ ködö pupu lo

kine sukuluwöt a ŋarakinda ŋojik kayaŋ jore ŋojik 'buöne bulö kenda ama lo jore gbe yi kitajin nagoŋ ŋarakinda ŋutuu liŋ

walai rino loŋ 'n nyanyar yiyinga parik kulo a rino ti kuku ti bula' kulo

ken ken kenda na a ŋarakinda nan mede niyö na yesi yesu a na'but kinyö kata logon ŋojik kulo yesi yesu ŋojik kulo kekenda

ye nan bubulo tugö ko beret na uganda na bgoŋ ko kulön lemesi

ŋiro lo nan joŋga yi pirit na wini a sueeni' suwe ko wini lo ŋarakinda lepeŋ yi pujö ma bitamen kode' tindu na ŋiro yi nyesu na ludööki lo jonda bitamen

nan 'yuddu lisörit ko gbanda aa ko janjanjaro kuwe' yi yobbu yu

kayaŋ yi keri lo kuku 'deti liyaŋ togeleŋ logon yi nyanyar parik lo a burukusut

ŋutu ti mede kulo ponda i pirit na geleŋ ma weweja tokenda na ŋojik kulo a ko moradi i pirit na geleŋ a ko ga'yi gurusu na joŋani ŋojik

nan nyanyar rögu na bongolan nagon jolobiyanji parik

kikö geleŋ lo jounda toyiŋin ko tomore i jur kata ni lo a 'dukökindö na sukulu i jur kata ni

ŋwajik na'dik'dik nagon bge ko ŋwajik jujukin tukuruki adi ti lepeŋ yitoni bot i sukulu köti ti lepeŋa galaki 'börik kikölin logon tinda lepeŋ i momrani na gurusu anyen gwiliŋesi kase kulo jujukin gawerju i si'da na se

kine bajanjin naŋ ŋarakida ŋutu nawate kega parik i kondya na tojarú na ko a gbögbörö na kinyó a do tuutugbäju na a tindi ŋutu gbe nago togo'yu ŋutú

mede niyo' na a pujö 'bulit i sukul na suluwa ko ŋutu ti jur

ŋo nagon kenda na ko kon i ŋarakinda na midijin na a nyen 'bu'bulö tögu na kitajin ti tujarju kune a tinda na ŋutulu na köŋön na suluwani tujariat

ŋojik lo bgoŋ ko yoyoŋesi kase i pipilet kulo ŋaraki ko toro'bo bgoso bukan ko galaman köti lepeŋat ŋaŋaraki ko yeiyesi adi se tikindi yeiyesi kase kune i kenda manyen lepeŋa bgoŋ 'bura kase ŋerot you

kikölin lo 'delani gurusu i kobuŋwöt madaŋ ko yöŋesi taban kilo kikölin mindi ti do gbe'de ko denda na tokitaju na kilo ŋo gbooso simuat

nan a puundö kukuwesi' yi piritö ti moresi' ŋo' gbeŋgeti kukuwesi' too togol togolet

ŋojik na wate a gboŋ ko diŋit kode' ko kune bubulö tiki yi kenda kogboŋ kine ŋojik na wate ko a kenda bubulö to'durjö jur lo parik

ko ŋutu bgwoŋ ko yeye yeyiyesi nagon na kindu i lo ŋutu diŋitan kune liŋ ti si'da i piri ko ŋutu 'i pirit nageleŋ nyanyar bgwoŋ i pirit na geleŋ nyarnyar si'da geleŋ woo' yeyies kanyit i diŋitan kune liŋ bgwoŋ pajo

ŋiro ko 'bakan na kinyö i mugun do meda naŋ di mugun na bgoŋ na sok

kenda na tikinda ŋuti bgwoŋ ko koŋon a duma a ina koŋon do tikindi i tu i kunyarju na ŋutu logon a bgwoŋ 'bakan na denda

ɲutu' lo momoka ret lo yola' ko a yukaddu köbuŋö logon a wasaka ko köti' ret lo yola' jujukin reteŋo ko si'da yi pirit nagon a na'but nagon köbuŋöt na ko ŋutu' yukaddu nye na a nake'

I bot na yapani musala

kenda na ajonda tojulin ko moret i ŋutu liŋ i kaŋ i gboke ni ko jonda na koko i pirit na geleŋ i ŋarju na kulyesi ti sukuluöt

ye ŋutu kayaŋ i bgoke ni si'da a lo'but ko kule ŋutu kulo

kine sukuluwöt nagon tökö ko ŋutuu ti jur a ŋarakinda mede niyo' na yi ŋojik kuwe yi kenda 'bakan na roba na gurusutöt

sukuluwat na duköki' yi gbokiyot ni kune a jounda toyiŋakin na'but i ŋutulu ni wo a tinda a lu'budiyöt kune kenda nyona

ko ŋiro lo 'bakan na kinyö i mugun ŋiro lo bgoŋ a losok mugun lo do pujö di 'boriköt na ririŋi

sa'yu na mugun bubulö teŋo yi kiko logbon do tikinda bongo yi piyoŋ na lilik a do sesejiri mugun na ko de 'dumunda na makerenda kule logon toliga sa'yu na mugun

kenda na a ŋarakinda yito'dudo na tolomeriyan i kikölin jore togeleŋ na ŋutu lo kenda kulo bulöne bulo pujö na kitaesi na roba gurusu jore 'boŋ kine ŋarakinda i moro

piöŋ nagon a ko tokela ko wini kune gbon ko kule ŋo jore logon ko ŋutu a matadu ko ŋutu i moyit a joundi miyen na moyit a tindi ŋutu i moka na tayipot

do bubulo tiju 'börik a logo i kiden na yeiyesi na ponda ko kulya ti yeŋesi ti perok liŋ i kikölin jore togeleŋ na ti do töke 'börik ko matat ni tomurek na ti do liŋe ŋariet

kenda na jounda 'busan i jur kega parik ko mede na ŋutu a tokenda ŋwajik kilo ŋwajik se lo tu a tikindi jur a to'durji jur lo i kikölin logon köŋön nagon kok a pu na tödindi jur

nan tu i tema diŋitan kune liŋ i jibitalia anyen nan deden gilöti lo moga ŋutu liyan i pirit kulayet

kuwe' yi yobu nan 'yudu kinyo gboso gbanda lisörit burusut janjaro a ko loputu'

kenda na a ŋarakinda mede niyo kode niyaŋ kode yi konda na kitajin ti jur gbog ko kebu na saresi

mötö na piyoŋ loŋ wasaka a ko piyoŋ lo 'ba miyö

ŋutu bubilö ŋarakind ŋiro lo gboso yo lo di tilep ti lepeŋ puwo kaŋo yi ina teŋ ama nagon lepeŋ yiti' yi teŋ na'but na ŋojik logon wörö i sukulu anyen lepeŋ dedenda ŋo' na'but ko ŋo' narok

bgoŋ niyo i sukulu na a tikinda nan jore ko liyöŋön parik

anyen do den den ŋo' lo welun i kinet kata do tu i tema i jibitalia ko do a yinga tomiyet i kinet

nan nyanyar yiyinga na rino ti kenisa a ko rino kayaŋ ti kaje

kenda na tindu ŋutu' gwon ko denesi ama kine denesi ko köŋön tikindu ŋutu' todindö ŋutu kayaŋ i jur i bgwöŋ ko metesi na'but

ko deyiye a mogga ŋiro do pujö ŋiro lo mugun lo liŋ yayawun

jur lo a tokitaju kikolin jore yi meda di midijin kune pupu kenda na 'but togelen na a ŋaju na sukuluöt na roba gurut ku'dik tomurek na a tikinda na ŋojik yi kenda 'bakan na gurusutöt

ŋojik lo kenda kulo ponda yi gbokiot ni kode' yi midijik ni ko kwinyit loŋ kule kwinyit lo luduk loŋ i yusi totokitai yi to'durjö na busiess let lo

ee nan bgoŋ ko pusök i jujimbu na keriyat ka'de ka'de

nan konda kitajin jore i lor ni 'boŋ i mukö na kine kitajin nan tu yukan

kenda na a tikinda ŋutu' kule ŋutu' i denda a ŋarakindi yeyesi na 'but kega parik ko ŋutu' a jölö kilo ŋutu' bubulö ŋarakinda ko yeyesi nagon a na'but

nan a met kenda molu bubulö tetenakinda na ŋerot na gboke likaŋ lo yi kikolin jore togeleg na a ŋaju na kwi'yit ti ŋutu' kulo anyen bubulö yeyeju 'bura

ŋutu luwalet bubulö tema i lo ret parik daŋin musala ko temba i yapa ko temba i kiŋa i lo ŋutu kodo temanitema